Për taiese i unge ëntò pié ün attrezzo apposta, ël taiaunge, ch'al e 'na roba li bastansa dë metallo e pöi ti tache a taié da 'na part, da ün lato, vade avanti pian pianot sensa andé trop vers la pel, deznò pöi a sagna e t'faze ün dizastro